لا مش كل كلاب و مش كل السلالات بتاعت الكلاب ودية بنفس الطريقة، في سلالات هادية وودودة، يعني مثلًا ال <hesitation> الليبرادورة، وفي سلالات تكون أكثر حذرًا وحتى شوية عدوانية مثل الحراس كلابة الحرس تكون ديما عدوانية أو الكلاب الكبيرة.